अष्ट्रेलियाकि संस्कृति एक अद्वितीय और विविध मिश्रण हए, जो आदिवासी संस्कृति और पश्चिमी प्रभावके समेटे हए । हिनाकि प्रमुख भाषा अंग्रेजी हए पर आदिवासी भाषा फिर महत्वपूर्ण हए । अष्ट्रेलियाके आदिवासी जनजातिन्को संस्कृति हजारौँ वर्ष पुरानो हए जोमे कला, संगीत और काँचके सिर्जनामे विशेष महत्व हए । हिनाकि खानु फिर विविध हए, जहाँ बारबेक्यू, किन्नी और मीट पाई लोकप्रिय परिकार हएँ । अष्ट्रेलिया विश्वभरके प्रमुख कलात्मक और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसेकि सिड्नी ओपेरा हाउस और एडिलेड फेस्टिभलके ताहिँ प्रसिद्ध हए । खेलकुदमे क्रिकेट, रग्बी और फुटबल अष्ट्रेलियामे अत्यन्त प्रिय हएँ ।